हमे चिली देश और उखी संस्कृति के बारे में बहुत कुछु पता है। जैसे कि चिली की संस्कृति भौगोलिक अलगाव के मारे अलग अलग है। भौगोलिक मतलब अलग अलग जमीन सी बटी भाई है। चिली स्वदेशी संस्कृतियों को यूरोप स्पेनिश के साथ मिलाई गई है। जो कि वर्तमान में चिली संस्कृति बनाई गई है। मतलब यूरोप और स्पेनिश के मिला के नई चिली संस्कृति बनाई गई है। यहाँ पे देश के भीतर देश के उत्तर में और देश के दक्षिण। में अलग अलग नृत्य संगीत और कला में अलग अलग लोग है। उत्ते पे जैसे उत्तर में अलग प्रकार की कलाएँ होती ही। उत्तर में अलग प्रकार की कलाएँ होती ही अलग नृत्य होते हैं। और दक्षिण में अलग नृत्य होते हैं और देश के बीच में अलग नृत्य होते हैं। उत्ते की संस्कृति में नृत्य और उनके गानों के बहुत ज्यादा महत्व देना गया है। उत्ते की संस्कृति भी बहुत बढ़िया है उत्ते पे विविधता पूर्ण संस्कृति है।